Kuini dakavandó lanriú té kudí la limón, la kuendo lá'a xhikue yúu la naranja lá uju <hesitation> la kudi kuendó papaya kuendó naniján, kuentia ni'á na kua li'a nruté kondó, kondo nrí ku comida nroné.